Azafady azafady ramose mbô afaka ah <hesitation> ampidigninareo môramôra hely ma raha magnenonare zany azafady, zay aby ka rôh mbola misy resaka asa ataognay sy ih ingiahy toa ka le tsisy raha regny zany amin'ny lamoziky io, fagnampin'izay koa ah, mankararirary tadigny hely raha magneno zegny ka le mba ataovy môramôra izy ka mety.